Amizao fotoana zao ologno matetiky mande lavitry karaha le taloha zany, misy lafiny mahatsara azy, lafiny mahatsara azy, mba afahana mahita tany aloh voalohany ary afahana mitady le raha tadiavinao ary afaka mifandray amin'olo maro koa, zay hitako mahatsara azy.